Ia, antony masiny masiny fan̈aboaran̈a kafe zen̈y. Beka zen̈y malakilaky vita zen̈y kafe mampadevy ran̈o fo zen̈y anô amin’ny boloara; aviô amizay ze alainô amizay ze kafe kafe in̈y araraka ao asian̈a ran̈o amin’ny boloara direkity fa vita zen̈y tavan̈iny masiny io fo zen̈y kafe tsy maro asa eky.